Nana doka baa koh diina ba aresa fatiru/rawaɗu ha sare ɗoo giɗal màon. Taàyiɗe a resa taàyiɗa aresata nana dolee a resa ba.